Liivapapõr um minkagi silles nühkmises. Kas puu vai metali vai määntsegi matõrjaali, miä um kahrõ, tuu silles nühkmises um liivapapõr.